जेबरा और ध्वाडा मा ज्यादा अंतर नी हूंदू। बस जेबरा की पीठ थुडी छुटी हूंदी। जेबरा शरीर पर काला और सफेद धारीदार रेख हूंदा। जबकि धवाडों क बहुत रंग हूदा। जेबरा जंगल मा स्वत्रंत हूंदा जबकि ध्वाडा पालतू वफादार हूंदा। जेबरा घास पत्तियाँ फल खादूं। ध्वाडा अनाज खादूं।